To borey araŋ goono ga maa aayi. Haŋ kaŋ kaci Almakashi, haŋ kaŋ i ga te da nga mo ii yaŋ ii yaŋ kaŋ ci Taa kwayey, baŋ kaŋ yaŋ ga taa ngey no ga ba magasi don sohõ din na sambu, nga no niga bankaaray dumbun da ma bankaaray dumbu ka say say say say say din taa. Gaa no niman dan taayaŋo ga. Amman da manci yaadin, ay mana di mate kaŋ ni ga hin ka te ka almakashi sambu nin kaŋ si bay haŋ gway kaŋ no iga te da. Din sa gway bay, ni si hin kan sambu ka ne way haŋ kaŋ aga te neeya. Kal day m'a sambu mane nima hay fo dan pati-pati ka hayo a'a. Guna wadin naŋ kaŋ a goo da kwayey, taa kwayey ay ma ne araŋ se taa kwayey nga no i ga gway da. Ima bankaaray dumbun ima te haŋ kaŋ i ga te da. Yaadin no Cabu kwayey mo, niga di Cabu kwaay folloŋ folloŋ no niga di kaŋ sinda wadin. Magaso din da Cabu kwayey na sambu, niga di d'i na bora cabu, ina bora hinse-hinse nga no iga dan ka bora kaabe zabun da. Kaabe hinse yaŋ no Cabu kwayey mo ga b'a a dayyan. Amman Taa kwayey taa ko doo noo niga waasu ka kwaay ka di magas a goono ga gway da. Din kwaay taamu kwaay do fuura naŋ kaŋ aga taa, to d'i to ngey boro marje, afo kulu goo dinga wane zama afo kulu gin ga gway bay da nga no aga gaayi ka gwayo te.